C̲h̲e nak lo bi'ltsa xkëma c̲h̲u bos dzin dzin xiu lo limon gunu gia giama lë' c̲h̲u xgen y kuando lo gitsgëna bos ña ña gix gix be lë gix gix gu'n nak gix c̲h̲u ña gunu c̲h̲ey c̲h̲ak te par c̲h̲ama lë' lë' gitsgë xgën.